<hesitation> Maro karazagna biby miegna ambanin'ny tany akagny. Fa agnisany tegna fantatra laza hoe miegna izy agnatin'ny tany akagny an dia karazagna biby antsibilotra regny an dia ofagna dia maroandavaka dia a trandraka.